Pus kiau mjau lanun biu galjiu porque lai kun dapay stakat y njuande kun kamen para nae nda salsa y njuande mjau lanun kuandu es kun pagas tamujuban y ya nibiu que mjau mau para mejedan y tamejedan mjau takin porque nibiu es biu mas tanaunan njuande nibiu kiu mjau tatujulin aveces kun licuadora o aveces kun biu nep njeu nibiu ki xiljia de gadu pues aveces tauin kun aguacate con stakat y mjau bale nep y njuande kui sal pa nae mas lame sabor njuande nibiu mjau tamujuban kuandu pik kuandu taguan meje pik para y taguantapejenan ki salsa porqe aveces nip lai y pus nibiu biu nik mas tanaunan kun meje nep Ki ljiuu para nae mas pus sin ljiu iba ma nae mas ljiu mjau tamanan mjau lamiang pik nae kampu pik ntuu nda meje pik laiau nomas ke lame kante pik nda ndaas para ke nibiu ki njuu nantay y nibiu ki njuu lai despues ki ljiu ya bata ntuns tatilan para nibiu nda ne nda mjau salsa y njiy mas mjau porque kiua tajin tatun para tajin nanan.